Kompiri osht njo prej perimeve ma t’forta qe i mbijeton tulifar ambienti e tulifar moti. <hesitation> prap se prap moti i nxet nuk preferohet për kompir për shkak se ja nisin me u rrudh e me u prish. E don ni mot pak ma t’ftoft me nejt jashtë edhe n’mundsi ku ka ajrosje edhe ku nuk osht ambienti i mbyllun.